Lebih suka au lebih suka tunga kemah nai mamanak manaa apalagi kalau ita kemah pas nai pegunungan ita hapu anin yang segar.